Të dyjat m'pelqejin shumë. Po edhe mvaret prej ditës. Nëse naj ditë ndihna ma e lodhun edhe du me bo naj aktivitet ma t'qetë, ma t'relaksum, athere vazhdoj me ecje edhe me shiju edhe natyrën edhe ambijentin që e kom përreth. E nëse du diçka pak ma intenzive, athere filloj edhe me ngajtë.